जश बर्फ़ ए। त बरफ तबे पड़ो जबे खूबी पानी लागो। टी जब बर्फ़ बड़ो टी खोबी लिग आओ घूमदे। विदेश वादे द्वि एओ।